हम्रे अपन जब घर बनैति तउ दोर जरु बनैति काहिकी दोरके काम कहलके घरके सुरक्षा कर्ना काम रहता । अइस्तहिं दोरमे एक ठो कुन्दी लागल रहता । जेहके हम्रे कहुँ बाहिर जाई बखत कुन्दी लगाके उप्परति ताला लगादेहति । काहिकी यदि हम्रे ताला नाई लगैबा आउ कुन्दी नाई लगैबा तउ जानबर हुइने या चुट्टा हुइने हम्मर घरमे पेले सक्तियाँ तभिमारे हम्रे घरके सुरक्षाक तहिन कुन्दी आउ उप्परति ताला लगाइक पर्ता ता कि नाई चिन्हल मनै हम्मर घरमे ना पेलजामे आउ चोर डाँका फे हम्मर घरे पेले नाई सिकें । ढोकामे दोरमे कुन्दीक काम घरका सुरक्षा देहना रहता ।